مرة من المرات لقو مفتاح يفتح كل الابواب ، فقالو والله هذا كنز فاش قال ، فكر فكر فكر قال والله دنغوح نبوق بنك غاح عالبنك فتحو الباب فتحو باب الثاني وصلو الخزني، فتحو أول باب مال خزني وانو يغشعولك الباب الرئيسي مال خزني بصمة ما مفتاح ، وجت الشرطة اعتقلتم، دكلا